सूखा म फसल बचाण क लिए ड्रिप इरिगेशन तकनीक अपनादु। कम पानी वाली फसल उगाण स शुरू करदु। पानी बचाण क हर संभव प्रयास करदु। पेड़ पौधा क रखरखाव सही तरीक स करदु।